Dá konrita nrió ngue uno nri ngue lanuté, wuilini xo kidaxhi kó ihó, yordoma ihó h <hesitation> kinó yordoma nguaxa musico nguaxa justicia, nguaxa takuxaña gastió ni'ó tu nguili ngua'aña inguixava kekañi ñoxe xantunó, teñoti kudii ininguan no tukuxa'a, xadikeda ofrecer no iin misa xa ni kunió iin mayordomo, té tu ngua no no'ó.